Li timpurali mi fannu pinsari a celi ca s’addumanu a lu mpruvisu, a lu murmuriu prufunnu ca scutulia l’aria. Sunnu attimi suspisi tra scantu e maravigghia, comu 'n rispiru trattinutu. Mi ricordanu quannu eru picciriddu e cuntava li secunni ca passavanu tra li lampi e li troni.